Дар табиати зебои мо садҳо намуди дарахт мавҷуд аст, ки ҳар кадом нақши хоси худро доранд. Дарахтони мевадор мисли себ, зардолу, шафтолу, олуча, гелос ва анор на танҳо зебоии боғҳоро зиёд мекунанд, балки ба мо меваи болаззат медиҳанд. Дарахтони сояафкан, мисли чанор, сафедор ва дигарон барои истироҳат ва ҳавои тоза муҳиманд.